Tɔ aa <noise> ime icerke ime, ime ishi shɔ ki iŋwe hi cika, ime shɔk in jéi be intɛ ime ana kape eram nia kuma a yoti hine icer eram kuma a yoti hime icer eram ime ishk in jé icer hano ashi icer otam domin ke haŋne goshiyir a gui, ubin alea, ke le hum, a hor inte ni ker oshi, har inte jé i ihara ni abiŋe inte she tuka, ashi icer oshi tɔ mbɔɔ a shɔk a maai inte icer oshi hano, hana ga débɔɔ hum ba mbɔɔ a dé a dak ahwɛi ni a jé ni icer oshi hano, inbɔɔ a turi inte, ni e kejé kpea ihara tɔ ni icer oshi, ke egui ibaneicer oshi sosai domin icer oshi hane inye iyɔ i ituk inte keba e she aneke ke ni a le ni ushi ke tari ni a kpea a bine inte ke na a gui iban ni icer oshi domin i shi intuna ni inte she sho a ŋwhe ha cika ke shok bik e ke ba ni ocui inte nahi hweŋi yir a kapi eram a sha tuk inte ke jé káa ihwii ocu inte ni a maa e shoka ke ki jé káái ihwii, intake she kaá ihwii hano iceŋ ni a hɛfi tɔ ishi goshi iŋo abin o kirisma amma iŋo u shu goi a takalmi izhao, iŋo tɔ iŋo u shu nahu ceti iŋo a kape iram ke she tɔrɔ onaŋe mibɔɔ a sha nyoŋ i iwii nike káái ihwii nike kama hɛk ke hɛkke tara noi e jé hi in bɔɔ a kó a jé go she ni e jɛ unom nyom a kui inte a jé ejʒni a maka a talkami o kirisima iŋoucou lek sha Silipsa siipa ma anerau kou ni ocuha, ke shi ke jé káái hwii, ni ebane etuk, nike tuk a bin hano unom o kirisima, wato unom imbɔɔ a ka jer a jer ayitek unome mbɔɔ a sha mar nwɛni u ushe, wato iyesu kom, asha kui mte, hai mitte mte she nanyir eŋye, hari iye abaa cei niode hari e inte ki bike e maa ogbén hsano, shi ka a baa unom a tɔkɔ amɛk, ki shike waka abin hano, nike gbeshihe nike shokunom hano, ke lesha abin kejer a jer, ke yara e tui inaá, domin ke na zheri inte ke she tɔk amɛk domin a haŋa a shui ubin shi u cika, iŋo ushu shai, uhén unyiŋ u hé ahwɛi, ahé atar, a hé anaa, ahé ató utoŋyiŋ har ukou ni yo hwɛi, har ubu maahe, u shok u jé abɔɔlm aacɛbɔɔ abɔɔm a yaiiyaa, amma iŋo ushi ukɔtɔ har akele anyiŋ, har ushe u nɛhi iŋo uba u maa hɛ amɛk e tɔ shiu jer a jer tɔ antɛ inte a ga maahi inte a <hesitation> ke shiɔk inte anwɛ ha cika ke ke shi adi ni ocu lnai shɔkpe abahé intarke, keke shi adi a há agam, ke ke wur ni enaŋee haraa, ke há agam, jé kpei ihɛk ke hwa ni ushi, a tuku pete idodok, ke ré ku banŋe e shana ni ocui keke kɔtɔ ni kpea aŋwaá ni andokir kejé nyoŋo eke kpea aŋwaa ke kpea abubuwainte she gui iban na niandokir tɔ bika baa ocu o hwarko enai Je, keje kau ineu ineue aka heti aci shiru keshe jé kau ineu hano, tɔ mte anwe a cota aka maa mte ni ocui ke ke maa ike a maá inte eti ku ke i shɔuɛi, ni u gohu u. behé ni eshí tɔ ke kama maa ishɔ uho noi, ke kama máá ishɔuhɔ noi, bika ba yɔk ocui a kape eram, oaachi ko odu ido bik ni a nyoi a sha shashi iram ishihaa a sha kui inte ke jjeyir tɔ asha tawi inte wa angbok e egán na maa a kapi, kena, maa a kapi, ni a heti u tuka bé hɔnɔko utuk heti tuk abé hɔnouko, u tuk, ne. ke a jua u shama ocu cek ubik u kau mha ahaŋa shei a ka gber a shau, go perko, ana amaawa ni uban una kpea iram shishe kuma ni u kpea u bin shu she kuma ni kpea ni u ba she uner shu she idá kom. tɔ ke kama ishɔhɔ, ke kama ishɔhɔ har ni ocui a ba maawi inte, shi ba keshi iŋo a hɛti tɔ kau iŋo agba lai honouko no. ai ocui nte na ceti asha mak we kpanu e ihwii ke peu, na hɛti tɔ jeu u jé kau e iŋohɔ niubsan u ke, ni utuwa, ocui a yoŋi a ga yoŋo u jé u. shinu guni u jé ekáá hari iŋo ushi goshia bino kirisima ko ushu guni u goi a takalmi inoba mh mh uishi u nyoŋi e ihwii inyom e ino no ni uban e hɛkieihwiihano, ni ucé ni ece iŋo, u jé iŋo ejɛ nia tari a kó ni ugbolohé inteni ocui keje gaar udu agoi ica a ba jawi yir ke gboŋa niu jéu goi a biŋe iŋo bu kama zheri ni aɛi. har ocui co, keke hɛkihwii keke gbokpio cete mte eneru kuo, kejé jéé ni hɛku kpanu o cé unyin a nera a hwɛi ke be tara bik tara bik a yɔk ke ke gasha, occui ocek ke gijé goi u nol, Kebe e kami ni a peti tɔ ime shi shɔk kuma tiŋ hweɔ imɔɔ a maai ime i shɔuho no, ime imbai ineni iram. koda shike, in haŋe cika e shetime na aei ibaŋa kɔti edéŋ ke ne bea ni edéŋ amma, me be ni edeŋe, ishi haŋi i dokime in gui imbaa me ni aɛi tɔ ime ishi imbaa me ni aɛi, ibai neni iram, atin kapei mie iram, amɛk eintó kene ushe bik u yedda tɔ gaskiuya a kɔti imeni aɛi ni iram iram iban sosai. domin iram hane ituk ime mye imshu u neke iram hane ituk ime inye ile nim hwa, iran hane ituk ime inye har ki intari tuk inna, abom u bin a lea hańe goshime ubin alea ni mbɔɔ asha hɛti ubin alea u shɔni icibi ni ejɛ lime in kin góa amma inali intaba in jé goi ubinalea ni eje sai dai ibik in jé goi u biye ime ishim kora, ana ba wci in jéi e goi ubin alea ni ejɛ hari e ime shin sheme ni ubine imeishi lea ba. domin intúhi ila in taŋke, ni iban e kau iram. tɔ iram kuma, iram ishɔni u taimako sosai. kuma ashi iram ituk enye inne haŋe guime ila, domin u bik u shini ila, u shiu ni u dé ni u kau iram ba. amma ibiku tún ila utaŋ ke, tɔ ushi u kapi iŋo iran Kuma bik u shɔni odé, weto udé akoi igbam iwor a zha iŋo a koi ubin obɔk, domin iram enye hame i beyi ilibi i bea aneke tɔ ama iŋo u shu han u ceti iŋo uku shi adi, doki inyime inere etar ko enaa ko ino nyi odu u jé unom e mbɔɔ ashi sha wura ener rɛe. re a ba kakpi iŋono, ma kajé a kakpi u uyɔ keke kpeai shɔhɔ ni ke cerki inte aneke inte keshi haŋe ceti yir no so, iram ashi ubin shiu ushe ɛhuɛle, iram, icerke íme ina kpeai ime ikina maa a nwɛ, ime ni a amaa nwɛ hano, in gui iban a maa nwɛ haŋa heti icibi ina doki nia maa nwɛ ba, amma hari ime ishi shɔk abom a maai. hi ime inye iba i shu uneke yɔ tuk me akele ime, ime ingui iban duk ocui ime ishi nyi ni oshui aji ishi maha. a nwɛ sosai domin ni utuna ni idá.